ndabaw yet enga stray das betura nkore lua dilla dow diyam ngam latu kukos emon chou kon tenday nnden gam latu kuk deot tepere kos emangamanga